Kôfa hiborosy nify alaigna le le <hesitation> borosy nify maraka amy dentifrisy le dentifrisy igny ambela amboninle borosy nify ake, igny amizay kny kobaniny hely malôha vava, igny amizay i i borosy nify igny amizay alegna atao agnatin'ny vava aka de borosena borosena borosena ambony ambany am- <hesitation> a gauche a droity de atao helahela hely aveke amizay kôfa mitovory tsara aveo kôfa regniny hoe mety efa hoe madio izy zay de alaigna ragno mikobana vava amy ragno de madio.